देखो सा हुकम पतलून हवेजी की तो मनक अंदर पेरवा में काम में लेवे। पतलूना भी कन-कन प्रकार री हवे जैसे की ज्यादातर तो मनक सूती री पतलून पेरवा में काम में लेवे क्योंकि वां हु जातरो भी पसीनो आई वां ने आपण अंदर भारी लेवे। पतलून पेंट रे हेथे पैर्या करे सूती री पतलून मनका रे पेरवा वास्ते हऊ रेया करे। पतलून भी अलग-अलग साइज री और अलग-अलग पेया री हया करे।